धब्बेदार कालीन हवे वण ने साफ करना हरू सब हु पहिली गरम पानी में सर्फ नाक ने बण में छोड़ देवणो। पाछे हउ झाकोलणो विने पाछे बण ने बाहर निकाल ने हगड़ो ब्रश फेरणो। अलग अलग ब्रश हु सर्फ नाक नाक ने बण पर फेरणो जिके हु पुरो मेल निकल जाई।